Nda'a ndujan atuyen nduku ini, onduna tediko ihá ndunkan ndukunaku ndukunaí, erano ujun nduku nukani ihá, he yendo já nduguu atu nayee nvuejigo refrijerador, condavii iin me'e, atunikue o atun'nayejo, ujun ñara'á onduja tuteo oja tukani ini, ndoñana nrá ndo ina yee totalmente feliz achindo anrá.